N'aa waaa, baanuu! mɛ ɔnni va vakansi, a va vunure, ehh, de ce'u un vɛwa na, ao we, oɲu han wa, hinbio mq domɛ wopɛɛ yani an gue.